أكبر حيوان شفتو فحياتي هو الطوس لي كانو فيه واحد الألوان مبهرة أو زوينة بزاف شفتو داك العام فالحديقة ديال الحيونات لي مشيت نزورها أنا أو العائلة ديالي